Ошхонаи Португалия бо хӯрокҳои баҳрӣ машҳур аст. Аз хӯрокҳои маъруфи онҳо моҳии хушкшуда мебошад. Португалия инчунин барои нон ва шириниҳои махсус, мисли пастел де ната, шӯҳрат дорад. Ошпазии онҳо омезиши таъмҳои тунд ва мулоимро пешниҳод мекунад, ки хеле лазиз аст.